So mi wolwaai e nder yimɓe ɗuɓɓe na mi winndai ko me mbiaata, mi jannga ko mi ɓiaata, nden mi yaah mo wolwaa.